Raha izany hena sentetika izany ndraika karaha kôra nahy dia <hesitation> tsy mazoto mihinana an'izany aho. Tegna tsy mihinana mihitsy manko izany e! Satria aiza no ahalalako hoe mety <hesitation> misy hamparary m <hesitation> misy voka-dratsiny izy dia lasa manjary mamparary.